صراحة ما جربت لكن شوفت واحد عاليوتيوب يسوى هال-هالقصة، چيب أى عصير أو أى فاكهة تحبها تعصرها بعد ما تعصرها تحط عليها مادة زى الچيلاتين أو الچيلى بحيث تتماسك كلها مع بعض نفس الأيس كريم تمام ثم تجيبلك عصا أو معلجة أو حاچة تغرزها مع نفس الأيس كريم أو مع نفس العصير هذا وتحطها بالفريزر لمدة ثلاث ساعات وبالعافية عليك.